O gianco o l'é unna luxe fortiscima, o l'é l'insemme de tutti i coî. Quande penso a-o gianco, penso a-a veste do Pappa ò a-a vestiña ch'aimo misso a-e mæ figge quande l'emmo battezzæ. Pe mi o gianco o l'é un cô de speransa e de e de paxe.